पाँच तारीक को क्या छह, पाँच तारीख को महरो भाई का बर्थडे आवे। महरो छोटो भाई का बर्थडे रहच। उन्हा दिन महरो घर छे म्हरो पपा ना महरी मम्मी। हम सब मिलन होटल में जवाच, हम सब होटल में जवच। ना फिर खाई मेला वेला में चली जवाच, मूवी देखने चली जवांच। एंजॉय करा जवाच, मस्त सुबह से पाँच छह बजे जवाँच। आठ, नों बजे तक घर आवाच, ना औ पूरा दिन हम मज़ा करत। ना कई जा ऐसो कर्णो से, महरो भाई के भी मजे आई जवाच। महरे भी मज़ा आयी जवाच।